Kan lo lak dur hi, kan siat dian pot angay china <hesitation> mun eng apo kan thoh maen. Suvang tsuan, kan thoh maen, kan akumpanea kan vato natur teka kan siat dian te angay china ni. Masaber tsuan, kan alut, alut naka kan siat angaya, anta na kan vato dur ka, kamipoisa ka aluto kangem ke maanitan te teka kan siat angaya. Tsuan, kan akumpanea kan na ri kan thoh <hesitation> ri kan eksja, min pek bel angem. Tsuan, tsul kan lak tekan poisa teka, min katsak angem te te ri kan kan ritar hoona poisa dontur teka, min pecha angem te teka, ati rin kan siat fek pot angay china ni. Tsuan, <hesitation> poisa min peka ka, apumpuin min pedon nge, angkat chen chin don nge te teka kan siat angaya, kan na thoh hoona teka kan siat angaya. Eksja alut thoh rak tekan, min pek bele si lau kan, omzia om lau ane. Tsu vang tsuan, kan vato makan, kan sot lak dur te, kan ata <hesitation> nga hong maa ngay te, taim eksja kan lau pek teka, kan <hesitation> siat sian angaya ani.